أكبر مشكلة تواجه العالم هي التغير المناخي. شفنا تغيرات كثيرة مثل مثل الجو، إرتفاع درجات حرارة، كوارث طبيعية، اللي تأثر على كل الدول، بس إذا تحركنا بسرعة لحل هالمشكلة رح تصير في مشاكل. إذا ما تحركنا بسرعة عشان نحل هذه المشكلة تصير مشاكل أكبر في المستقبل مثل الجفاف، الفيضانات.